<noise> chakula ensima na chilemba au nakoombe <noise> nakunonaa chinonachikunda chanwe bete chikaongeza hama nkunuminia tunakatumeka tonge, ngaende namakamombenikazi ni kwa ajili ya kote kalonde kaeni chini ya kulingani na maisha haya nayalipa nichakulia chichoo chamsime nekunenda cheni chikaonesha midamu kweni kulingani na mazingira yetu yani tukuishi tuchijiji chetu cha kwuila lalela <noise> ku <hesitation> ningeelezea ninsima kaninsima asea kuandaa mala washa makonde kulima shimafuta wa- wa umeme we nzomanzi twende nchilemba wakwe ndo tukawatenga saa kumi nambili napati tufike saa sita itapia nayee nekanda chuku chuku kwenye amalika nisemi yakuanga kama kawaida manzi ya cheni tanulisefu mia umanzi usema <hesitation> tayali watu nachilemba we na akaangiita nangaya niza akuja mate twende kachilemba yaaikuti avine chikaamba nilavivu.